Keskaol ja ildampa tulliq säändseq suurõq kleidiq. Niimoodu ballikleidiq lausa. A täämbädsel pääväl sääntsit väega ei kasutadaq. Täämbädsel pääväl kantas pall'o sääntsit liibuvit kleite vai sääntsit kergembit suvõkleite.